<noise> Raiky, <noise> telo, <noise> dimy, <noise> fito, <noise> sivy, <noise> raiky ambe folo, <noise> telo ambe folo, <noise> dimy ambe folo, <noise> fito ambe folo, <noise> sivy ambe folo, <noise> raiky ambe ropolo. <noise>